اگر میری فرینڈ کوئی بھارت سے آ بھی رہی تو ایسے کپڑے لانا۔ جس میں <hesitation> انہوں اچھے سے ٹھیک سے رہ پائے پورے دن، ایسے نہیں رہنا۔ کہ وہ <hesitation> کپڑے پہننے کے بعد میں ایسے نہیں لگنا کہ یہ کیا پہن کو بیٹھے۔ ایسا تو بھی نہیں لگنا۔ اچھے رہنا جیسے <hesitation> کی ڈھیلا ڈھیلا پینٹ، ڈھیلا والے ٹاپ، ایسے کچھ رہے۔ <hesitation> تو انسان اچھے سے <hesitation> رہ سکتا ہے۔ جیسے کہ انہوں بھارت سے آنے والے تو <hesitation> فورین کے لوکاں تو بہت کھلے کھلے ٹاپ کے کپڑے پہن لیتے ہیں، تو ویسے تو کپڑے یہاں نہیں چلتے۔ تو میں انہوں کو بولنے والی کہ یہاں کے <hesitation> لوکاں کے بیچ میں اچھے سے رہ پائنا۔ اور انہوں کو ایسا نہیں لگنا کہ لوکاں مجھے دیکھ رہے، انہوں کو دیکھ رہے <hesitation> اچھے کپڑے لانے بولنے والی۔ جو انہوں کو بھی پسند آئے۔ یہاں رہے انڈیا میں والے تو انڈیا والے کو بھی پسند آئے۔ یہاں رہنے <noise> والے دیکھنے میں بھی پسند آئے۔ دیکھنے میں بھی پسند آئے۔ یہاں جو لوگ دیکھتے ہیں۔ ان کو بھی لگے کہ یہاں کپڑے ایسے ہیں۔